أيا خطرا و كاين واحد، كان يمشي في الغابه مالا سمع منبعد تكلا وحد شهر شجر تكا عليها سمعها تهدر آي نوض عليا نوض، أه ما يعرفها واش هاذي الحيا لقاتلو نوض المنبقى، منبعد بقى يهدر معاها قاتله راكم ضريتوني و محيتولي خاوتي قلعتوهم من حدايا و خليتوني نبقى وحدي، راني نعود نظل نبكي غ رجعولي خاوتي علاه تنحو فيهم.